Ìsəm nnəɗing annəɗing, ìsəm nnəɗing atukun, ìsəm nnəɗing, ìsəm pa̱ɗing, ìsəm nnəɗing afangshat, ìsəm nnəɗing anna̱ne, ìsəm nnəɗing afangzəngtəng, ìsəm tukun, ìsəm tukun azəng, ìsəm tukun aparəm, ìsəm tukun ashatɗing, ìsəm tukun annəɗing, ìsəm tukun atukun, ìsəm tukun akpa̱ɗing, ìsəm tukun afangshat, ìsəm tukun anna̱ne, ìsəm tukun afangzəngtəng, ìsəm kpa̱ɗing, ìsəm kpa̱ɗing azəng, ìsəm kpa̱ɗing aparəm, ìsəm kpa̱ɗing ashat, ìsəm kpa̱ɗing annəɗing, ìsəm kpa̱ɗing atukun, ìsəm kpa̱ɗing akpa̱ɗing, ìsəm kpa̱ɗing afangshat, ìsəm kpa̱ɗing anna̱ne, ìsəm kpa̱ɗing afangzəngtəng, ìsəm fangshat, ìsəm fangshat azəng, ìsəm fangshat aparəm, ìsəm fangshat ashatɗing, ìsəm fangshat annəɗing, ìsəm fangshat atukun, ìsəm fangshat akpa̱ɗing Ìsəm fangshat afangshat, ìsəm fangshat anna̱ne, ìsəm fangshat afangzəngta̱ng, ìsəm nna̱ne, ìsəm nna̱ne aparəm, ìsəm nna̱ne ashatɗing, ìsəm nna̱ne nnəɗing, ìsəm nna̱ne atukun, ìsəm nna̱ne akpa̱ɗing, ìsəm nna̱ne afangshat, ìsəm nna̱ne nna̱ne, ìsəm nna̱ne afangzəngtəng, ìsəm fangzəngtəng, ìsəm fangzəngtəng azəng, ìsəm fangzəngtəng aparəm, ìsəm fangzəngtəng ashatɗing, ìsəm fangzəngtəng annəɗing, ìsəm fangzəngtəng atukun, ìsəm fangzəngtəng akpa̱ɗing, ìsəm fangzəngtəng afangshat, ìsəm fangzəngtəng anna̱ne Ìsəm fangzəngtəng afangzəngtəng, ìgba̱l, ama̱n pa̱ zəng, ìgba̱l, ama̱n pa̱ par, ìgba̱l, ama̱n pa̱ shat, ìgba̱l, ama̱n pa̱ nnəɗing, ìgba̱l, ama̱n pa̱ tukun, ìgba̱l, ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, ìgba̱l ama̱n pa̱ fangshat, ìgba̱l, ama̱n pa̱ nna̱ne, ìgba̱l, ama̱n pa̱ fangzəngtəng, ìgba̱l ka̱ ugba̱pchi, ìgba̱l ka̱ mgba̱pchi ama̱n pa̱ zəng, ìgba̱l ka̱ ugba̱pchi apar, ìgba̱l ka̱ ugba̱pchi ashat, ìgba̱l ka̱ ugba̱pchi annəɗing